Fomba ataoko <hesitation> hanamboarana sakafo matsiro amin'ny akora dimy monja de manaboatra <hesitation> katsaka sy ronono ah, zavatra ilaiko ah: katsaka, ronono velona, siramamy ah, lavanila de sira kely, de miara-andrahoana izay ah fa rehefa ho masaka mihintsy ilay katsaka izay vao arotsaka ny ronono sy ny siramamy de vita.